मेक्सिको द ब्र मर्क्सिकोनिन् कल्तुर् एबो मेक्सिकोनिन् बगे उन् दसन्द्। मेक्सिकन् कल्तुर् अबे ब्रवेन् अए दिवेर्स् अयोगर्स् दि इन्दिगेमिस् त्रदिस्योन् स स्पेचिअल्। कोलोनिअलिस् स इन्त्रुएन्स् स रर्स्न, मिस्ने लन्ग्विछ् स्पनिश् मे दिरेक्तिव्, लितेरतुरो है, इकोनिक् रेक्तोर्स् स औतोर्स् बोनिफए। जनय्न् स ओच्तविओ, त्रदिज्योन् एन् स्पेचिअल् एक्र मिस्ने, कितो लिजिमने, फए छ्ह्रिस्तिअन्, है फेस्तिवल्स् हो मिस्ने, दिअ, दय्, लोस्, युरे तोय्सेल वेर्ज ये, इन्दिगेन्देन् स्तय्स् अए। लस् च्रुजदस् त ये, चर्नदोस् ज ये, फूद् एन् कुजिन, ओपेनेर् दिशेस् लिके तचोस्, मल्ल्, पोजोले, स्त्रीत् फूद्स् फ्रोम् छुर्रोस् अन्द् कुएसदिल्लस्। भेवेरगेस् फ्रोम् तेकुइल, मेज्चल्, ओर् अ गोर्छत, मुसिच् चोन्तैन्स् ओफ् मरिअछि, फोरेइग्न् दन्चे अन्द् मोदेर्न् दन्चेस्, च्लोथिन्ग् अन्द् फशिओन्, त्रदितिओनल् च्लोथिन्ग् अस् वेल्ल् अस् मोदेर्न्, फशिओन्, अन्द् स्पोर्त्स् अस् वेल्ल्, मैन् स्पोर्त्स् अरे फूत्बल्ल्।